Bueno äj ntzäkpa't es que cuando pijkä'ojmtya'p, eju'ojmtya'p äj ntzäkpa't, je ejukota' ntzäkpat manzanilla y este ntzi'yajpa't una una pastillita, sea aspirina sea desenfriol y cuandooo ntejuro pinkä'ojmtya'p, äj ntze'ayaj tzi'yaja't te de limón, ntze'ayajpa't kyojso jetypi'k y con pastia y alcol, ya.